Ma arva, et kõgõ rohkõmb ma pelgä kas kahru vai põtra, selle et <hesitation> nä ommaq umbõlõ suurõq ja umbõlõ tugõvaq ja ku sa näidega mõtsah kokko satut, sis om peris hirmsa külh.